Hei, ya inazahewa kumu haka kuli chisanya. Ambalo tukapela tukoote kumusanya kama kawahida. Kwanzi mwezi wa sita, wa saba, wa nani, wa tisa, wa kumi. Wakuwa kuminamuja maanzoni. Kifika katikati, enge tuingila, yuwe niya inayapila masika. Masika akanju, wakuminamuja, wakuminambili, wakuanza, wapili. Idalili ya masika hiyo, imfula hingi kutoonya, nga tafini kutoonya mkulivi. Nuwa tatu, nuwa ini, nuwa tanu. Hakuwa sita. Ndinge mwatu saiti hivya kuli hivya achali, idalili ya kumu ituku. Hila kulikunina kuno, imfula hizi katoonya, limu kumu haka, ya wamu, hapazi tatu, hapazi inga. Nchisanya kidobu. Sue mwiku, mwituku, ya wamu zili. Kula masika, nchisanya. Amajila abadilika, tuingila, mchisiku mu. Ee <hesitation> kulimfuli kutoonya, tukupanda makoonde, nyamu ya kupanda chilemba, nyamu ya kupanda malezi, nyamu ya kupanda mbalala. Amajila ya chisiku ya chisanya chasila. Haa, haa. Impetu zieni, azizi kueni, na wala asiafifu, zilivivi kueni. Adudu, anayazali, anayavula. Aba ambeti bata adi adudu. Likwenye kula hadudu ya kuchilemba, ulungwe na yadudu ya atifia kutihalegi. Kairi kula hadudu ya makonde, asongoli, konga wala walima, wapanda, ilazima. Idaulote kunika ikala ume, ngegu ume wako, umaskawi nyingo, ni ukatra, ukulukuka, nukononika. Iwikala imala yani. Hadudu yane yafla. Ya tuwazi ya makonde zaozi kutaku wiki dawa. Mkikonde liyafuma, liyame ni mhamba, zingazini. Kupena ziguna ni kapa kasi kaka. Kano kakongo za hili liende ukuumpela. Ngenge kakuli kano umududu hiyo. Umududu hiyo kapela akayandi. Kano nosana katifika livi. Koko kano kakali ya mume ya huwa, ukano kuendelea. Kochi kutaki huwa, ukali dawa, ya yadudu hiyo, na ukunyuzia chilikonde, apakasi. Kaili kadisa diapula, wabatika papo tutanile. Kaili dikuzali kononeka panili ya papa. Zongoli, aingila. Zongoli wiyonga uingila. Ngawachele ukuumidawa panikondili kupapa. Mazana, ikondili yosino liya papa. Liya adika na yadudu. Ambaye yadudu hiyo, azongoli. Arichini uchukutakuwa uumidawa. Ilumurudu hiya. Awambetini. Paampiti papa. Kino tafuzile zongoli. Yaakoli ampiti yatulanga masendani. Mwikonde ili zongo liwi yafu. Kali kwenye ni washala kukana pakuumi dawa, ngaafu. Awe ni mkuala uuma alafu inani infula ya tonja nga tavi. Yoyenu mudu nda tangefu ina. Mwana kupela tayala manzi, hii ingilu mwikonde. Chikutakufu wabade na tiamandai ili, ulusuludieka ili. Mwana kupela infula hii ingilu mwikonde, manza anayahumbi kazi, idawa yafuma.